Pi na bicichetta, si leva la rota vecchia svitannu lu pernu, poi si metti la rota nova assicurànnusi ca lu discu e la catina sunnu nni la posizioni giusta, e si strinci lu pernu. Pi na màchina, si ci ferma nni un locu sicuru, si metti lu criccu, si svìtanu li bulluna, si leva la rota vecchia e si metti la nova, poi si strìncinu li bulluna a cruci e s'abbassa lu criccu.